pa pho yiro metebo a dighi igeypho kraph pho ku re teliaghan ku igeypho re krapho re telianghabo booni weh odinigi bu gey a wey buuni onighi buuni odighi buu kraph a wey so enaan ku elimboni buu gey pho ra buu krapho ogeyoyepho ku beraan imi loore sidi oye pho ku ra dighi ghani igey amoogh igey a raaghara de nighe oyedi umoogh oghilaan po ko gey oye dighi yoghan rarar eleberaan po ko gey oye oye phopopho ammogh oghilaan enaan iyaphe phen eni gheni iyaphen inighen iyaphe phen mika lighinii iyaphe phen mika dighi iyaphephen inighe omopho abirini mi mitebo mi rawa sighiton esi dion pho mi like oye di sighiton rawaghan oye di rawaghan sighiton bku beraanimi ka pu oye di rawaghan sighiton mi katue alogh you di dien loro sidi mikuyondi ulem kui ikraph re piami oghan wey resighe ghan obu lamen kesighe ghan obu laman kesighe ghan obula man kesighe eru Re sighe ghan ipe i/tu bo ilo k enaan ku edi odighinom ikaraph pho ka dighi kueri ipe itu bo ilo kenaan pho ku na ra dighi yogh ghan po na ratoph mem ona na ra toph mem ana na kagbii ghi mo oye ina omiin but oye di amiin ina apeleghi oomo awe ku ikar aph i/karaghi imgho di oye oye ka di ghi ghan di oye ka didighi yoyh oghan igey arararaar adighi ghan akan phanaan oye na amim oye di na alegheri kaaph igey ilo odi awile ikaraph ilo odi because na ku kenaan di ka judge oye pho opu pho na ka sophonaan nyodi ooruen bu ikaraghi i nigh adigey adol ku ikaraghi inigh adigey adol ku iimoogh maar odeghinom epho moghian resighe ghan oghiarisigh ku ke sighe eeru oosoromi aloor resighe ghan ken oghi arisigh ku ke eru ophogh oyaar di enighe ku osighe ooru resighe ghan ken oghia risigh ku ke sighe eeru na adughi yogh ghan raar iwalawala po oomo pho amem mo iwalawala po oomo pho amen mo iwalawala po oomo pho amem mo iwalawala pho bin na adighi ghan igey pho kemitteen ken igey pho na ra wa bo engo nyina ku uduon ku udighi ku odighi ghan igey pho ku inighi ku odighi ghan igey pho ku inighe totrobo amen mo oomo asidio aghudum oye pho oye ma ana ani dughul asama adughi ghan igey so that igey pho oye pho.